Organik va norganik oziq ovqat o'rtasidagi farqlar birinchidan dehqonchilik amaliyoti ishlab chiqarish usullari va qoidalariga bog'liq dehqonchilik amaliyotiga keladigan bo'lsak organik oziq ovqat sintetik pistetsidlar, gerbistitlar yoki og'itlardan foydalanmasdan ishlab chiqariladi. Organik dehqonlar almashlab ekish, kompostlash va zararkunandalarga qarshi biologik kurash kabi tabiiy usullardan foydalanadilar. Va organik oziq ovqatlarda genetik modifo, modifikatsiyalangan organizmlar gmo bo'lishi mumkin emas. Bu shuni anglatadiki organik ekinlar genetik jihatdan ham o'zgarmagan urug'lardan yetishtiriladi. Organik chorva mollari insonparvar sharoitlarda, ochiq havoda, tabiiy parhezlarda antibiotiklar yoki o'sish gotmonlarisiz o'stirilishi kerak.